Niñ dee defaree seen tàgg, tàgg yi du benn tàggi picci ak tàggi pittax du benn. Bu nekkee pittax la day dem fori ay bant teglaante ko ba su fa nenee du daanu. Noon lay deferee tàgg. Su fekkee picci la, ay ñax lay dem jëli, rocci ñax yi sax ci àll gi dem ràbblante ko bam nekk néeg mu dëkk f. Ay ñax lañ koy defaree ñoom.